لو كان عندي زر لايقاف الزمن او زر للرجوع بالزمن اختاره اوقف الزمن تخيل اقدر اعيش اللحظات الحلوة اكثر وارتب افكاري اذا كنت مشغول مثلا لو عندي ظغط او شغل كثير اوقف الزمن واخذ راحتي الرجوع بالزمن له سحره بس احيانًا ممكن تندم على أشياء تسويها بس ايقاف الزمن يعطيني فرصة أركز على الحاضر وأستمتع باللحظة.